<hesitation> ty kolotsain'ny russie aloha, olo reo olo mipetraky amy zany zany tsy mana fahalalahana fa tena embena soa. Lelahy samby lelahy zao tena fa faly hifanambaly amindrozy any, manao anizay koa ampela samby ampela tsy mahazo mifanambaly. Rozy amizay, mana fivavaha manokana antsoina a- atao amy anara hoe Orthodox.